आलू, सेमी भांठा, कोहड़ा, दौड़का अउ पपीता एहि। सब जो सब्जी हवे एला हमर घरे कति उगाथे। ए सब सब्जी मन अपन आये वाला महीना म मिलथे। अउ कुछ समय के लिये ही होथे।